ஒரு சிறப்பு சந்தர்ப்பத்திற்காக உங்கள் தலைமுடியை. ஸ்டைல் ​​செய்ய குறைந்த ரொட்டி சிக்னான். சுருட்டைகளுடன் அரை-மேலே அரை கீழே உள்ள ஸ்டைல். அடித்தளத்தைச் சுற்றி பின்னப்பட்ட ஒரு நேர்த்தியான. குறைந்த போனிடெயில் அல்லது முறுக்கப்பட்ட ரொட்டி. போன்ற உன்னதமான நேர்த்தியான விருப்பங்களைக். கவனியுங்கள் உங்கள் தலைமுடி மிருதுவாகவும். பளபளப்பான தோற்றத்திற்காக பாபி பின்களால். பாதுகாக்கப்படுவதையும் உறுதி செய்தல் நீங்கள். விரும்பிய பாணியைப் பொறுத்து கிண்டல் அல்லது. டெக்ஸ்டுரைசிங் ஸ்ப்ரே மூலம் ஒலியளவைச் சேர்க்கலாம்.